Eh laa qa'sa taqee' nwii' yahwur pan natinimiit reh wila lo ke es laa qa'sa taqee' reh tradición va por ejemplo laloo' pan qatinimiit wila kajab' qa kajab' barrio va wila lo ke es ruu' qataat san jose' qataat san antonio qataat san lucas y qataat re'ee san pedro onteera la taqee' are' wula laa ke nb'anara celebrar pues mas o menos je' tii je' janaj nimq'ajal janaj wunaq va xoo qeecha por ejemplo reh san josé wula re'ee nb'ara celebrar reh marzo va reh junio nb'ara celebrar reh san antonio reh julio nek' reh agosto nek' reh octubre nb'ara celebrar lo ke es san lucas y reh julio nb'ara celebrar lo ke es san pedro entonces onteera loo' je'tii je' janaj je' nimq'ajal ke nwii' keh keh va y como cada haab' pues nye'ra tonses la wunaq taqee' re'ee pues depende reh la wunaq qa'sa re' ri riijaam ripahqaam va pues n'oo ripahqaa qa reh qataat san san josé o ya sea reh qataat san pedro o depende ahpa' wii reh rajaam raja va aparte reh are' wilkee' ar qatuut santa teresa Wula ar lo ke es laa cofradias y wila kee' la cofradias taqee' wilke'ee laa martooma taqee' nq'arja keh wilkee' ar la laa onteera lo ke es laa la je're pues mas ke todo ya cofradia cha taqee' va mas ke todo laloo' reh chipaam qatinimiit y nkamaj loo' pues reh qeeh pues como janaj fe católica ja'ar va fé catolica ke wula reh hoj onteera pues ya pues cada quien cha va si nrik'amam ka qa'sa re' rajaam y lo ke nkamaj ja'ar re' pan qak'achariik va porque laa nqak'uxlaa lo ke es la je' la kinimq'ajel lo ke xkib'an la'koon laa la wunaq taqee' loo' pues por ejemplo wula ar je'tii laa la hermano pedro pues ke ke wila koon pan choo va ja'ar tonses ya reh xib'an qa'sa kurik taqee' entonces wila koon je' janaj recuerdo pue reh pan qatinimiit ru'uum taqee' laa pero mas ke todo re' la kajab' barrio re're' reh qatinimiit